Më pëlqen të shkoj në operë për bukurinë e muzikës dhe të vuxha. Prodhimet lirike ofrojnë një kombinim të jashtëzakonshëm të këngës, orkestrës dhe skenografisë, duke krijuar një atmosferë magjike dhe tërheçëse.